איך פארשטיי נישט צו באנטש צו פלאנצן, אבער איך ווייס איך האב זייער שטארק ליב <hesitation> פלאנצונגען מיט בלומען וואס לעבן, <hesitation> כ'האב שוין א באנטש מאל געפלאנצט, <hesitation> כ'האב געפלאנצט עסן אזויווי <hesitation> וועדזשטעבלס <hesitation> און נאכדעם, בלומען